Jnu i <hesitation> neva'aso refri te ko kulii ka taka verduraso, taka ye <hesitation> o ye kaaso, comidaso yɨ'ɨ te ko jnu jnu kulii te jnu ña'a, a jnu neva'ani so eh <hesitation> lu'wa ní te una ndúú, ñe'u ndúú kulii te, kulii kú chivi kuu na ye kulii kuneva'aso